Ne rei esa, na rei rua, na rei telu, na rei epat, na rei lima, na rei enem, na rei duminggu